كنفضل اكون عندي السائق ديالي الشخصي باش اديني فينما بغيت لانني تنخاف من السياقة و تنخاف من الزحام اللي تيكون فالطريق ولا كان عندي السائق ديالي الشخصي غنكون مرتاحة اكتر اما بالنسبة للطهي فانا كنطبخ مزيان و عزيز عليا ناكل مكلتي اللي طيبتها انا بديا